स्पेन को इतिहास बेहद विविधितापूर्ण और संघर्षन से भरो भाव है। स्पेनिस गृहयुद्ध उन्नीस सौ छत्तीस से लैके उन्नीस सौ उन्तालीस तक एक ऐसी घटना हती। जिमे स्पेन को राजनीतिक रूप से सशक्त रूप से प्रभावित करो गाओ। यह युद्ध फ्रांसिस्को फ्रेंको की सेनाओ और रिपब्लिक सेनाओ के बीच मा भाव हतो। फ्रेंको अपनी जीत से फासिस्ट शासन की स्थापना करी हती। जिसे लगभग चालीस वर्षन तक देश पर शासन करो। एके बाद उन्नीस सौ पचहत्तर में फ्रेंको की मृत्यु के बाद स्पेन ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाओ अपन। उन्नीस सौ अठ्ठत्तर मा स्पेन ने एक नाओ संविधान अपना लाओ। जो अजउ लागू है। और यह यूरोपीय संघिए में शामिल होने के बाद आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक नये युग की शुरुआत को प्रतीक बन गाओ। के बाद स्पेन ने यह यात्रा सशक्त लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की ओर हती। जिमे शांति और पुनर्निर्माण के लाये एक भोताई लंबा टाइम तक संघर्ष करो हतो।